हमे अगाडि तनी चुका रहली न त माने हम एकेले रहैत रहली एउटा रूम मे एउटा अकेले रूम देदेले रहल की सब जना त हमे रही न त उ रूम मामे टेबुल रहलइ की उ टेबुल बा बरी फुहर रहलै त हमरा न एक दिन देख ते देख ते खीस बर्गेल की। त कहली केतना फुहर टेबुल बा हमर संगघतीया सब आइ त कथी कही बरी फुहराट बा जे टेबुल कैसन फुहर राख ले बा त हमे कथी कैली उ दिनका बा न पानी धिकाके आ सरफ धकेकी उ टेबुलबा के खुब लगर लगरके धोइली चकुसे खिखोर खिखोर के टेबुलबा केन सफा कर लेली। तब जाके न उ टेबुलबा मे सल लेके सल बिसा लेली आ जथी जथी सफा एने ओने रहलन छिटाल उकालो न । त हमे सरिया सरिया के उ टेबुल मे धलेली हम अपन किताब उताब धलेली आ ओकरा बाद हमरा उ टेबुल बा मेन पढुला होगेल बाद मेन हमरा न तनको दिकत ना बुझाए पढे ओढे ला कुर्सी लेआके हमे अपन रूम मे धलेल रहली की आ उ कुर्सी यान जखुनता हमरा मन करे तखुनता उ कुर्सी लगाली आ उहे कुर्सी या मे बैठके हमेअपन स्कूल के होमवर्क करी चाहे याद करे के रहे त याद करी। ओसंके करी हमरा न उ टेबुलवा आ कुर्सी या के मारे न सहेता होगेल रहल की आ हमर मौसी कहिता ह इ न ह पढे बाला बिधार्थी की उ टेबुल वा कहिया से आउसन के फुहर परल रहलै औसन के रह लै फुहराट केहु ना रहलै सफा करैत रहल। त हमरा देखते देखते ना देखे गेल न त हमे सफाकरलेली आ अपन रूम मे लेजाके लगालेली आ लागल त हैले रहलै आ फेनु सरिया के समान सब उहेमे धलेली उहेसे टेबुल सब फुहर ना राखे के उहे से हेल्प होखलै।